Akoho, tantaranà akoho an, akoho sy de hoe azo antoka hoe mahafantatra tompony loatra izy, fa fantany foagna zany rehefa mitondratondra raha anao marivo ananjy akeo izy efa zatra fahagnana iny, de raha koa mandalo marivo ananjy akeo anao de tonga de mihazakazaka izy a magnatogna anao a de fantany hoe hagnomià hanina ananjy anao, io na anao na sy anao na olon-kafa aza dia magnano an'izany foagna fihesika ananjy fa izy a dia sy managna firaiketam-po amin'olona izany.